احنا عندنا اجازات في أيام كثيرة جدا يعني عندنا اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الميلاد وثورة خمسة وعشرين يناير وعيد تحرير سينا اللي هو خمسة وعشرين ابريل عيد العمال اللي بيكون واحد مايو وعيد شم النسيم وعيد ثورة تلاتة وعشرين يوليو وعيد القوات المسلحة.